يعني أحيانا ما صار مني هذا يعني أنا ما أحب أخبي على احد شيء يعني انا صريح وواضح وما أجدر اكذب عليك يعني ممكن الواحد يتجنب بعض المواقف عشان خاطر راحته النفسية يعني بس ما اعتقد اني سويت هكذا يعني كلنا بنمر بظروف مختلفة بس بشكل عام انا احب ان اكون صريحا مع الناس انا ما أجدر اسوي هكذا انا لسان حالي ما يجدر يسكت انا عندي خبايا كل اللي في جبلي على لساني كل اللي جلبي على لساني